منزل احلامي انه يكون وايد كبير ومساحته يعني شاسعة يكون فيها خمس غرف حق أغراض مختلفة ويكون فيه عدد كبير من الحمامات ومطبخ وحمام سباحة كبير ومكان للأجهزة الرياضية ويكون متكامل من ناحية المرافق وفخم ونظيف